À lêy bbiydha tdè klǒw mà dhò mà dho ndanà mb mí tuwtsò chùw nì à lêy wánì ddu kodjò ró mà nì dǒw trr ddì nì nga fúddiy lêy tdè ngòw dhì mí dhi lêy tdè lò tdè klǒw

Ma léy nì bba ó nga à déy ò ní lǎní nga thìdha na ɦów bbì bbídha à déy ney tàndalu thìdha nà nò léydha mî ngiy cha ney ka dho ndanà bongú ɦay nì

À lêy nji bbalè tdè njěy nzǐ à lêy wá nì lò má cha ney ndèy tdè ndèy njěy dziliy ó nì tsǒmà tdôw

À jǐ sakatì ó mà léy àaa mú gaaaǎ

Mí lò tey nì ndrǔ gwíy ì nzá ligwídha mí nga nì ngǎ mà kà ó ddiy dho ndrǔ bbîy nzá ka tsì nzá ddu mí lò na ndey njanja ndèy njèy ddiy

Ya ngǎ skul fiz nì ro ya ngǎ somù dzà nì chow ya ngǎ juponji nì fú nì ddí dho wá fuddiy rr nzǐ à njey ndèy nyìdhí bba ó

À bbú nì lidjòkpa ddàdha mí nyǔ'wiy à léy nì ka tsi nì lò njítsò djò nga njàdha mî à léy nì ka dda nì bba djòkpa lǎní

À jì nzǐ mà sǎ fú ddiy ngǎ nì lò tey ó à jì mà njǎ fú ddiy kwô mà tsotso màdhí klǒw ní lò ó ngǎ swà swà ní fú nì

Ya mà chùw mà nì ngǎ shú ní déydha nà mà dhí bba ó ro à jì mà rǎ Ddrà má lò ddì ndaní à kwó mà tsotso mà dhí déydha nà

Fú mbrukpa jì ma ka dho ndanà nza ó njí njèy nì jì à nì djow, lupángà, mm ndèymí lǒkò fú nì ddiy má ka dho ndanà njí njèynì

Nyi dho à iy chow nyi ró nyi tey ànà lǎna ní lò ma cha ndèy dho à gwiy à bbǎ ndanà chá ngǎjìní bbiydha má ndèy vi dey bbiy ndanà nì bbalè nà nyi dho ley à déy nyi kà tey wá nì ddiy jì dho à dho má cha à dho njèy nì

Bba kǎ lòtsò njúwdha wá ka bbà dhì ní ndrǔ dhokpǎ ndèymí dhì nzòw ní nzòw nà li gòwdha mí ní nì tǔw tǔw ní nga bba kǎ nì cha nzǐ ka mba ndanà bbalè tsúw dzà nì

Ma chuw nì ma nì nyǔ nì nyû nza óddù ma bbǐy ro njàddí ma dzz nì dzz̀ ní njàddí ma ra nì kwo ma dyási dè ndrǔ kwó nì ma tsotso ǒmá ma chuw nì ndanà nyû

Ya ma nì ngǎ nyùdha ní ddiy nà cha ndèy kâ nì ro ma ra nì dzz sǒkò ò ma ra nì madyási dè rà kwo à kwó ma tsotso ndanà ddey ní

Nyi mbà dha nà chow lò bbúdha nà chěy ní nì à dho kendu cha li ma ndèy djòkpa nì ngǎjìnínì ngù chow wá nì lò ró ma cha ndèy nì nì

Uganda ó dhì ní ndrǔ ji nì ì tsǔw gàmbá ò ndaní ì dhì ní ndrǔ ddí ì děy ì koko djú Uganda ó ddí ka ji nì dhì ní ndrǔ ddí ndrǔ děy ddí fǔchú ì koko djú

Mà mba ndrǔ sòmù ò ndrǔ njǎnga Ddrà-dzà dè cha ney ndrǔ dho ndanà Ddrà mí ndrǔ tsotso kwo wánì lò ó

Rí ní ngow kòwdha, tuwtsò ngǎjì ní nì, nò tdúwdha lèy ní nì cha ney ndèy da tán djòluw nì

Mbr̀dha ní dda liy mà léy à déy lǎnà ndaní nzá mm hhú shǐ mà dè ndaní nzá dda nyúddà sǎndè sàní wánì sǎnà

À léy nyi mí jùw ó nga déy tsìdha ní nyi déy wá nì sâ nà nyi nì nìyà ney lǎnà nyi déy wánì ddu ó níyà nyinì ney nyi mí jùw ó nga nyi tsì ní

Ka bbǎ bbǎlà njèydha li thádha swà dhì nzòw nà bbalè wá ddéy ì ndrǔ tsǐ ì dhí déydha ní ŋǎchú ddiy bbalè bbǒ ì ró nga ì ní ddù ì kà òluw

À nì jǐ li má ŋà ndèy gwîy ndèy nì li má ndèy tey nì lò bbalè nà ney nì li má ndèy tsì ŋà í tuw mba li ŋangá nì fúnì chú nì li má ndèy dho li djùkpa ddà lǎnà ní nì

Ngòw dhì sà nga sòdha à lêy nzǐ nzòw dêy rǎ sòmù ò à lêy dhì nzòw ní nzòw chùw ì zz̀ bbakà òluw à sà bbalè dhí lò wá

Ndrǔ rǎ ì gwiy ndaní ndrǔ tsǐ ní yà ì dho ì rónga bbò ŋǎchú njàddí ddu ó njàddí ke ndrǔj tsǐ ní yà ì dhí bbakà ó nga ìdhó bbò ŋǎchú ddiy aa y`a njàddí k...

À lêy dhì ní ndrǔ nì ney ddiy nà cha ì dho ndanà ì dhí nzòw tsotso kwo rù dzídha skul fiz bbúdha ndèymí bba kà ó lò tsotso kwódha mí mbr nà sàbúnì dzz̀dha mà dho nì

Ngèy tràdha ɦuwdjò nì tǔw màdhí nzòw dho ngèy à ru nì cha lò má ndèy rù ndèy nì à ngú nì fú lò ngú nì wá thí ní ngǎ màdhí nzòw dho à rà ley fú nzòw rà ley nzòw rà fú lò ɦuwdjò tsi

Dròdró ní bbalè tsò njúwdha à rǎ lò tèy má cha ndèynì ngǎjìní nì djú lò ndaní bba fú lò sí ndèy gu mà kàóddù à dho ley màdhí

Ma nzz nì Ddrà ma nyu nì nga mm

Krismàs nà yěngà ddù ó à cha ndèy ka ddèy mí ddu

Ya ma nì njey nì ddiy nì nzǐ nga tho ro ma dhíy nì ddeydha ma dyási ngéyngéy nì dè mà ra nì lò tey ngéyngéy nì mèy ma dyási dè cha ndèy mbr fú ddiy rónga nì ndaní à pǔ madhò tuwtsò fúddiy njèydha mî

À nì thǒw bbu ndeyli ò à nì pressure nya ndeyli ò à nì ley ndeyli nì lò tey swa à nì ley ndeyli mí lǎnà ní deydha rà dey ngǎ fú nì lò ma ndey léy kà pey ndèyli jùw ngǎjìní

Ma ra nì bàr djò ma zow nì bǔkù ma nja nì bibilia ó nga ddí ya ney lèga nì mí nga ò ma ra nì ddí fule lega ò ndaní mà déy mà dyási nà lǎnà

Ma dzz nì ru ma dzz nì zǎ mà ddow nì màtsá ngá nzòw nà ddìnga ó lègà dzzdjú ma ngú nì ra bbiy ma dyási dè ddí fú nì ddiy ma ma njeynì fú ddu ó nì mà de nì fu njàddî ke ma ra nì video njà

Ma chuw nì lǎní dda màtsá ngá bba ó nwǎŋú ma rì dda rì ní ma léy nì dda 'wiy nì itss ó ma njúw nì njàddí dda dji-ddà má ndèy nì kwo nì mí fú dda fúnì ma chuw nì dda lǎnà ní nga nì fu

Mà mà pbo nì mà rónga màdhí bba ó lǎnà ní li rónga gbúdha nà rù ónga gbúdha ddǎwà dzà ò rǎdha nà njǎddí mbdha ní dda léydha